Pos un muebli, comu iziamus enantis, con estaribelis tamién, comu'l lavaloças, peru d'esti viagi la breva es que lo qu'entras en el muebli estea frescu. Antocis tien qu'estal el muebli bien fechau. Alogu pos ai un motol con un circuítu i con un gas que lo que hazi es la calol de drentu sacal i las cosas frías mantenel. Essu de refrigeraol o frigoríficu que m'izis... en estremeñu l'izimus nevera de siempri.